<hesitation> Raha hevitry anahy manokana fahasambarana zany a sy azonao raha sisy fijaliàgna, ohatra hoe aminà ohatra hoe te ho sambatra anao aminà resaka vola, de <hesitation> mila mijaliljaly anao miarambola, miezaka mafy anao, miasa mafy anao miarambola, de zegny anao vao mahita, de zegny anao vao magnany vola am-pahasambarana karakaraha anzany zany le fandinihako ananjy magnokana.